مزال مزرتش إيطاليا ملغري انا قارية عليها بلجدا الكلتور نتاعها و الكل دونك مدابيا مذابيا كان نزور إيطاليا <hesitation> نزورها زيارة سياحية نكتشف المعالم الاثرية لي عندهم نجرب الماكولات نتاعهم <hesitation> نشطح على ساركركاتي ياما و هي اغنية مشهورة ياسر في ايطاليا <hesitation> نحسها مكان ياسر فيه اللارت ياسر فيه برشا برشا حاجات ايطاليا مليانة تاريخ